ใซ้ชีวิตให้มีความสุขแล้วใซ้อยู่นำกันแล้วใซ้ได้ไปเที่ยว ได้เฮ็ดหยังร่วมกัน

บ่ เพราะว่าเป็นคนที่ดีที่สุด

บ่ต่างกัน แล้วเจ้าคิดว่ามันต่างกันบ่ ต่างกันหม้องใด

ปรึกษาแม่ เพราะว่าแม่เป็นคนที่สนิทนำเฮาที่สุด

ให้รู้จักเก็บเงินไว้ของเจ้าของ เพราะว่าเวลาฉุกเฉินมันจะไปพึ่งผู้ใดกะบ่ได้

ครอบครัวใหญ่มันดี เพราะว่าเฮามักอยู่กันหลายคน มันอบอุ่น

ดูแลเท่าที่เฮาทำได้ แล้วเฮาดูแลเท่าที่เฮามีเวลาไปเบิ่งเพิ่น

เฮ็ดกินเอง แล้วกะแม่กับพ่อเป็นคนเฮ็ดให้กินตลอด

บ่โทร คนแรกที่จะโทรคือโทรหาเพื่อน

เพราะว่าถืกปลูกฝังมาว่าได้ผัวฝรั่งแล้วก็จะรวย เฮ็ด